أول شيء حاولي تخلي روتين نومك منتظم وابعدي عن الشاشات جبل النوم وابعدي عن النقال وبعدين تنضفي مكان نومك وجربي تجربي الحاجة هاذي بتلاحظي فرج كبير في قدراتك على الاستيقاظ بدري.